nafaa adama diŋoo la baluo nafaa siyaata de kaatu i baluoti folo foloo iňonta ye baluu yee doko kee aye tariya niŋ i baluu ta ina ntee yee ňiniŋ i taraala a dookutoo muŋ a waafir muŋ kuoo kuu niŋ i baa kela akee tara atii aniŋ niŋ yaa soto yee moolu nafa yee hadama diŋool nafa aniŋ hadama diŋoo niŋ i baluuta ibe duniyaa fanaŋ kono iŋonta yee baluu tooňaata niŋ i balluta fanaŋ dimbayaal ňiŋ bee yaa tirnaa allah ta'alaa massoo yeel baluundi wala saaňe wolako na kar balu tenŋ ňiŋe aman baluu a kuŋoo ye.